Hainao avao mampifaly anahy nata za lafa malahelo, manao raha mampihoehy avao iha, manaonao blague iha a, mivolambola regny souvenir taloha regny mahafalifaly, <noise> le fotoa s- taloha niarahantsika regny <noise> mahafalifaly, volagninao aby avao regny, ampatarovinao anay.